Kodi ko'o ja dava'ade ka'ando io tni'iñu te dava'a tite dachi'iodexi tevajde dikode suaá ku ja dakeendo ja xe'ejndo la'a ku comidando nani va'a te kuetni'iñundoxi ja kajndo ndiaa ndiaá nundi'i naku jiande adi keeni'ine xi jiaa ku ko'o comidando tenu iotexi te ndiaá nu'un comidando ndoadaantodo te kexi inga ndiaa maá tiiñu xede ja nani ko'o jiaa dajdi ñu'u kidixi daachi'iodexi te vajde xi kondodode xe'endo ko'o ja kua'a kidi naandi'i nu'u kidi te suaa ku ko'ondo jia ko duunko io na ka'anna.